Ajentina nii ishin ada ishia birini tam dunga suni amo dumii won birit jira ta ada ishia tango yedeni goolcho culture yedeni mate yedeni dumi amineni won dibit jiraai akii ishini wolrititu